Барои ман беҳтар аст, ки хонаи муосир дошта бошам. Сабаб он аст, ки хонаи муосир бо технологияи нав ва дизайнҳои зебо ва функсионалӣ сохта мешаванд. Дар он хона ман метавонам бештар бароҳат бошам, аз таҷҳизоти пешрафта истифода барам ва фазои беҳтар барои ҳаёти муосир дошта бошам. Ҳамчунин, хонаи муосир бештар ба муҳити зист нигоҳ мекунад ва энергияро сарфа мекунад.